Nilai kehidupang rupa tauwede. Jadi, iye rupa tauwede, engka ma- engka maneng masing-masing kehidupanna, nilai-nilaina. <noise> Mipertama, engka madeceng. Iye decengngede, pasti yareq- tauwede pasti addecengengnge nasappa. Bangsana, jokkai ga masijiq e, massumbangngi, engkato tauwede aga mappadecengngi lao ri fada-fadanna rupa tauwede aga, na madecengngi aga ku <hesitation> lino de.